شف يا صديقي غذا تبى توفر فلوس حاول تخطط ميزانيتك بشكل كويس، خليك كذا حذر في مصاريفك، واباك تبعد عن الشراء العشوائي، يعني مثلا حاول تسجل كل شيء تصرفه حتى إذا كان شيء صغير، والاحسن انه تسوي قائمة للمشتريات قبل لتروح السوق عشان لا تشتري اشياء مو ضرورية، وكمان لا تنسى إنه تحط هدف واضح للمبلغ اللي تبي توفره وتحتفل بكل انجاز تنجزه.